تصور کٔرِو، بہٕ چھُس أکِس سٹورَس منٛز ٹی شرٹ ہینٕچ کوٗشِش کران، مگر مےٚ چھُنہٕ صحیح سائز لبنہٕ یِوان۔ پتہٕ پرژھٕ بہٕ سٹور اسسٹنٹ۔ مہربٲنی کٔرِتھ ہاو مےٚ میانہِ سائزٕچ اکھ ٹی شرٹ قمیض۔ مےٚ ہیوٚک نہٕ صحیح سائز لٔبِتھ۔